Ahan kéyi sereηa ay farakhini, lenki a na hadama remme gni a siré gnani khounbané a na gni a na djikou tana woutou, a na bourakhou ndjikou ηutu, lenki a na gni a buregnani khounbané a na gni a siré gnani. hadama remme nga biréné société bé nokho, tani yogoni kou gnana hadama reme gnima farakhounou. hadama remme angana daga nokhou bé khadi anga nokhou sou ando soro bénou ga biréné domé andi ray gnana andi na bogou mé wouré djikou, andi ray gnana kha andi na mé woutou djikou, kha ando djikou yogo ray riini khadiηa i khana ken djikou i na farakhou baka makha a na daga a na dagui djikou ni ηutu. Donc keηa ay kéfini hadama ramakhou kéya.